रडार खायचय वस्तु डिटेक्ट करपी जशे की मोटर गाडी। विमान नाव स्पेसक्राफ्ट आणि इतक्यात न्हू तर जे। मिसाइल्स हल्ला करुंक धडलेत ते सुध्दा डिटेक्ट जातले। रडार डिटेक्टर खातीर आमका खूपसे फायदें जातात। आणि मेन म्‍हणजे रडार त्सुनामी आणि पाऊस सुध्दा डिटेक्ट। करता आणि त्या खातीर आमका पैलिच सावधान रवोंक मेळता।